Dizuma che a m'piazu ën po tüte le müziche, però si a parte a parte ël liscio che vadu anche a balelu ogni tant, ma la müzica ch'a m'pias dë pi al e sicürament ël country, la müzica american-a al e sempre, al a sempre apasiuname, infatti a ie staie d'ucaziun d'andé vëddi ën paira dë concerti e l'ai l'ai seguie